Quea escamondá la superficii alreol del bujeru, poni massilla palas pareis, alisa cola espátula, quéa-lu que s'orei, alixa-lu ata que quei lisu i pinta por cima p'acabijal.